Gataas guñéni sét, aw békaan éséfuno, nutaas nulogos guñéén gagu, nologos go uwuréék wawu, nupéréén salté yamé do pépé pépé, bé séét.